<hesitation> ën account dë posta elettronica persunala a s'crea ad ezempi cun la Gmail, ëntà scrivi ënt ël camp, ëntà büté nom e cugnom, pöi apres a t'ciama dë creé ün indirizzo mail, alura büte ad ezempi nom punto cugnom chiocciola Gmail punto com e pöi apres t'ënvente 'na password e l'as creà l'indiris